Ah ino koa moa e karazany io aby, fa sy da gne mitovy ame lapoaly igny avao e mitokobogny izy ame mivelatry, e mitokobogny izy la ohatry ka hoe ro mazava gnagnatiny, raha misimisy ranony gne mivelatry izy la ohatry e friry trondro, friry akoho apetraky amigneo, da misy koa e lasietin'olo be na lasety gne kidy, la olobe izy da anigny e sarasara mihazahaza igny la ane zaza pitiky izy da izay misy amigneo avao ka da izay hinanany amign'agny.